फ्रिज एक महत्वपूर्ण घरमे प्रयोग करनिया विधुतीय उपकरण हए । जाको मुख्य उद्देश्य खानेपानी लगायत अन्य खाद्य सामाग्रीके टटको ताजा और सुरक्षित बनाए रखानो हए । खास करके फ्रिज खानु और पिनिया पदार्थके टटको बनाए रखानो, तमान दिनतक खानु पिनु बिगडत नाएँ हए । फ्रिज भितर खानु और अन्य सामाग्रीके सुरक्षित तापक्रममे धरके ब्याक्टेरिया वा अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवको बढोत्तरी रोकत हए । जासे खाद्य विषाक्तता और स्वास्थ्य समस्यासे फिर बचात हए । चीज, दूध, दही, बुट्टी, अण्डा जैसे डेयरी और मांसाहारी उत्पादनके फ्रिजमे धरके तमान दिनतक टटको बनाए रहात हए । फ्रिज फलफूल, चखना ताजगी बनाए रहात हए और बिनको पोषण फिर तमान दिनतक सुरक्षित करेरहन मद्दत करत हए । फ्रिज बरफ बनान ताहिँ फिर मदत करत हए । ऐसि करके सन्झीको बचो खानु और खाद्य सामग्री फ्रिजमे धरके दुसरे दिनतक सुरिक्षत धरन सहयोग करत हए ।